أفضل الجبال أم البحر؟ فبختار أحب الجبال أكثر، لأنها تنطي إحساس بالراحة والهدوء. أقدر أطالع واتمشى بين الصخور، واشوف مناظر جميلة، بعيداً عن الزحمة الحياة.